Ar ttwargax is rix ad safrx, ddux s lmaṭaṛ, walakin tfta fllati ṭṭyaṛa, fuɣɣ d lbab n lmaṭaṛ afix agayyu nu lliḥ ɣ lmɣrib

Ar iyi ittbayan blli ljiha n Sus-massa rad sul tfulki uggar n ɣiklli tga ɣilad, rad sul gis ilin lmacariɛ incallah.